Asia resaky aloha zany da misy gny plombiers, misy gny pompiers, misy gny dokotera, misy gny militaires, misy gny polisy, misy gny mpiasa bureau, misy gny éléctriciens, misy gny chauffeurs, misy gny mpampianatry, maro ka.